Insektet komunikojnë kryesisht me sinjaleve kimike të quajtura feromonë. Këto mund të përdoren për të sinjalizuar rrezik, të tërheqin një partner, ose të tregojnë një burim gjo sat ha.